Ankarazagny Telo fogna zô agnisany a raha maniry agnaty lakorone akato de reka zô a paza de reka côcô Ande reka manga, fa tsy de misy ankarazagny lôatra.